B'ix kub'äjikoo' a' b'a'axil ti junp'eel che'il kumächik a' inmartillo, etel a' nukul b'a'ax inka'aj injupu' ti'ij kinpuch'ik, kinpuch'ik, kinpuch'ik tak ub'el a' b'a'axil ti a' che'il kinpuch'ik a' b'a'ax ti a' che'il etel inmartillo tak ub'el, b'aylo' kin- kintz'ik a' b'a'ax ti a' che'il yan inpuch'ik b'aylo' kin ti ub'el tak ti uchun ti a' che'il.